yuvish mashinasi idish-tovoqlarni yuvish uchun ishlatiladigan avtomatik qurilma. Idishlar mashinaning ichiga joylashtiriladi, yuvish vositasi qo'shiladi, va mashina suv va issiqlik yordamida idishlarni tozalaydi.